Biashara nchiira biashara yakwa ya iduka. Iduka ya sori na viaru na findo fingi fidu fidu. Nchighenda mpaka moshi au Dar es salaam igheshigha mjigho. Nikamiondoa mjigho ndekwea igari nindewiaha kenyi ena biashara yakwa na ikeha kifula. <noise> meraa changamoto fwazipata ena biashara, haghire msunguko- ho wa biashara. Biashara yaghenda mboa mboa sana maana vandu ni nimivaya vaya vaghegiriwa maeneo hivo hivo. Nivagifuma maeneo vengi hivo va biashara echi nenda mboa mboa. Kwakutwa kwairima firungi ukumbe mfirungi kuna kumba maana vandu nimivaya vaya thivagifuma kuwavo na biashara ni ya sori na viaru na findo fingi fidu fidu. Mira fashukuru ruva pamoja na kuyo fwapata mahitaji geru madu madu efupatie kipato fuaya fasomesha vana, fasomesha mpaka wachukuu. Kwahiyo ndo nikitendo dufua fashukuru ruva mira kwa kweri biashara thiagenda kindo kichaa toi tokana na uchumi fundukei